<hesitation> xhin luz kidakuache, refrijerador tén nreyu noó kingui natenyó, tanguaño na koña xakú ku kuiya kuxhinó tinana, no tidakinó nguinde no'o, este fruta no'o nakuana kudii fresco xun nruñonro refrijerador xon naxintinó refrijerador xatanguanó xon nida xakanó.